हजो, थग्र, बर्म फरे भुत् नुइअ, तिग से। भिसर जन्गन् नुइन कि बिछिन्ग् निफ्र बिछिन्ग् बज्लो लेवे थेइअ। भिसर मन है बिदिको। भिश्न है मने एक्दोम् स्पेसल् मन्छे बुसु थैअ बिश्ने ऐछिन्ग। हुप्स न जन्ग बिकोए। भे हुप्स है, मने बिदि भाग् जहिअ। मने मने जन्ग आसिहन् जहिअ न। जै एक्दोम् बेले-बेले गौ बोगो कमन् मौ बे आसि मन्दिअ है। मने बे मने आछिन्ग है। अर्रे बिदि जबद् मने अर्रे बिदि मजन्ग् ग्रिप् दुन्गो बिश्न है। हुम्थन हने पवर् दुन्गो। जै एक्दोम् ओन्थै फुरवु हुम्थन है बिसर। भिश्न जे शोउल्देर् दुन्ग आकै किन है। भिश्न बे अर्रे बिदि गर स्त्रोन्ग् जहिअ। भिशर् को हेल्प् खलमे बे ओन्थै ओहे गाक् लन्ग थकै है। भिश्न जे ऐछिन्ग हुन। भे इसि सोफ्त् बे जहिअ। अर्रे इसि रबर् बै दिपेत् दुन्ग अर्रे बिश्न है। जै एक्दोम् स्लिप्पेर्य् जहत न्ग् ननि है। मने बोगो बन बु खुर् कन अर्रे बिश्न है।